د غاښونو نخ تار هم د غاښونو دخلال دپاره کاریږی دتار په مرسته کولای سو د غاښونو منځ کی پاتی مواد لری کړو ډاکتران همیشه وایی چی په ورځ کی یو وار خامخا دغاشونو دتار څخه استفاده وکړی خو ځینی خلک یی نه خوښیی دغاښونو پاک ساتل ډيره مهم دی او دخولی بد بوی ورکوی او دغاښونو دخرابیدو مخه نیسی